لا أنا افضل انو انام من وقت واقعد من وقت - لان من اقعد من وقت ، القعدي الصبح تعمل نشاط، وهمين البركي يكون بالوقت ،فاحس وقتي كثيغ - بينما اذا اسهغ بالليل اقعد الصبح تعبان معغف ليش